اكتر حاجه يعني طريفه شوفتها اا أو مضحكه هي الي احنا مره كنا خارجين انا واهلي ااا ولاقينا اا لاقينا اسره تانيه كانو بيتخانقو مع بعض وكانو فجاه كلهم بيتخانقو سوا وبعدين احنا قولنا هنقوم بس نجيب حاجه ونرجع رجعنا لاقيناهم كلهم متصالحين وعمالين يضحكوا ااا وو واكتر حاجه يعني ضحكتنا اوي راحوا قايلين احنا بس كنا بنخرج طاقتنا في بعض